தோட்டத்தை பராமரிக்கும் விதம். தோட்டத்தை பராமரிக்கும்போது முதலில் மண் உபரிதுறையை. சரிபார்த்து அந்த மண் உழுது போகும் வகையில் எண்ணி. க்கை அல்லது நீர் வைக்கவேண்டும். தேவையான மரங்கள். மற்றும் பச்சைக்குழாய் கொடுக்கப்படும் நிலத்தில் உயர்ந்த. பொருட்களின் வெற்றியிலே உடன் பயிரிடுபவர்களுக்கு என. சில மணிக்குக் கூடச் சேர்த்துக் கொண்டு. இந்த அரிசியின். அழுத்தங்களையும் வைத்து அதை பராமரிக்கப்படுகிறது. பின்பு அந்நிய மண்ணிற்கு தண்ணீர் விட்டு. இந்த நிலத்தில் இருக்கும் செடியினை பராமரிக்கவும். முந்திய மற்றும் அதிகமான பழங்கள் தீர்ந்தது. "